النهار بالنسبه ليا المثالي شوف هو تنوض لصلاة الصبح تصلي في وقتها، من بعد تروح تتقهوى، مع مك ومع بويك ومع مثال داركم ومن بعد، تروح تخدم، تروح، تلقى الغذا واجد كشما ماكل طيبه تاكلها، من بعد تضربها بقايله ترقد بواحد الساعه ما تفوتش ساعه ترقدها، من بعد تنوض ا سيدي تزيد تضرب فيها قهوه مع العايله الكريمه، وتخرج تدور مع صحابك وفي الليل ترجع ترقد.